Mba hiresahako sy hampahafantarako amin'ny olona fa hafa hoe nisy mpamosavy mpanao ody ratsy namadika ahy ho alika, dia ezahako <hesitation> kitihana sy <hesitation> lalovina daholo izay zavatra rehetra <hesitation> nampiasaiko fony aho mbola olombelona. Ary <hesitation> raha azoko atao aza ny misintona an'ilay <hesitation> aa <hesitation> olona hafa ho any amin'ny toerana misy an'ilay mpanosavy, dia entiko mankany ilay olona